דא בערך זיבן קאלירן אין די רעגנבויגן. די ערשטע איז רויט און פאר דעם איז דא א ראזע. די צווייטע איז אראנדש און איך קען א אראנדשע טוליפ, דריטע איז געל און ס'דא די סאנפלאווער, גרין איז דא אסאך בלעטער, בלוי איז דא די דעלפיניום, אינדיגא איז דא איירעס און וויאלעט- פורפל איז דא א לעווענדער.